Omu kasheeshe ndakunda kurya shumbuusha, amahuri gateekire ninga agasiikire. Ekindi ekindakunda kurya niza charpat na sausage, ebyo nibyo ndakunda kunywera ahari chai, kandi nywereho enkombe, enkombe erimu amate ninga obuhunga burimu amate ninga amate genka gatarimu sukaari konka ebyasigara; enkombe, obuhunga ebyo biraba birimu sukaari kandi obumwe nantiine nk'esente z'okugura amate, aho ndanyweraho amajaani. Amajaani garimu, amajaani gonka ebi nibyo ndakunda kurya omu kasheeshe.